Karazagna zava-magnitra ndraiky misy kanely, jirofo, de la vanille, vero magnitra, folera, sakaitany, sa-savôgno regny na le poudre na le bolongany magnitra.